अइसन कहल जाला कि हर प्रकार के ड्राई फ्रूट खइले दिमाग तेज होला और ऊ यादस रखते में बहुत सहायक होला। खासकरके अखरोट और बादाम ए दुनों ड्राई फ्रूट अइसन होले जेकें खइले से बुद्धि तेज होला और यादस बढ़ेले। बादाम के भीगा के खइले ढेर फायदा <noise> करेला और अगर अखरोट के संरचना देखल जाव त ऊ अंदर से बहुत हद तक एक दिमाग के तरह दिखेला। कई परीक्षण में भी ए पाइल गइल बा कि अखरोट और बादाम खइले मनेयकरे यादस बढ़ेले। एसे हम ए कही सकिला कि हर मनेय के रोज कुछ ना कुछ मात्रा में बादाम, अखरोट और जउन जउन ड्राईफ्रूट हो सके खाइक <hesitation> चाहि।